mara guda ishinii wo aba ishinii fudet bedet. yani ishin ege it irbitii aba sun ege it irbite hinfeti aminen aba sun hin nyatu wola itinen hindutu ishin aba sun jal marte ege it irbite aminen afaninean yani akii wo etu hinbedi aba sun hinshuftu wo inninen bere sun isheene haja ira hinqabdu ishin.